Iu di cucina nun mi nn'intennu pi nenti. Pozzu pruvari a imaginari li padeddi a chi sèrvinu. Di sòlitu, li padeddi sèrvinu pi frijiri l'alimenti. Si ci metti l'ogghiu e, quannu addiventa càudu, s'agghiunci l'alimentu ca si voli còciri. Ci sunnu padeddi fatti cu materiali ca impedìscinu a l'alimenti d'attaccàrisi nta la padedda. Li pignati, inveci, sèrvinu pi còciri l'alimenti cu l'acqua. Si metti acqua e, quannu vugghi, si ci metti l'alimentu di còciri. Ci sunnu pignati nichi e pignati granni, dipenni di chiddu chi si voli cucinari e di la so quantità.